<hesitation> injo nakke alasanku ammalli kulkas nasaba <hesitation> lohe anunna <hesitation> kulleki nanro kunjo, kulleki a nanro apa <hesitation> sayur-sayuran, <hesitation> daging mange, ataukah juku', kah punna <hesitation> rie intu juku' iya natala kulle dipantama <hesitation> na anre kulkas <hesitation> kodi i juku' a honai, <hesitation> sikali <hesitation> sipala-pala itu punna disanggarai iya <hesitation> olak i, dikanre, nampa apan, <hesitation> nampa punna rie kukanre mange na rie tala kulabbusi, kupantamai ri kulkas kah punna dinanrongi njo naung biasa naro narumungi i kalihara, biasa hari i <hesitation> anunjo pole kupantama ri kulkas <hesitation> kanre, <hesitation> ere-ere <hesitation> injo erea todo ballo todo dipantama di kulkas, na kah nasaba, punna battuki njama, punna kan punna battuki njama terereki, ka punna rie ere apalagi punna ere-ere anu, air dinging, beh langsungi assau anua, langsungi assau karro-karroa punna langsungi ngirung ere dinging.